<hesitation> هل تفضل ان يكون عيندي مال او ضعف العمر؟ لا طبعا ضعف العمر، انا افرض ضعفت مالي ومكنش عندي عمر ايه اللي استفدته من المال؟ ضعف عمري افضل طبعا ودا اللي بفضله ودا زيه زي البركة ف الوكت بالظبط اني طول ما عندي بركة ف الوكت والعمر هنقدر انزود مالي وهنقدر حتى نستفيد من مالاي ونستنفع بيه. انما انا لو معينديش عمر او عندي عمر قصير بس عيندي مال كاتير، ايه فايدة المال وايه فايدة العمر.